अगस्त महिना इना महिनाम ते देश भोकती हरियाली। आने त्योहार ने सब आये अगस्त रवेरं सवतंद्रता दिवस। रवा है भारत देश न तीरंगा बलिधान वाला। <hesitation> वीरन याद आये अगस्त महिनाम मानसुन पूरी तरत्य आये। रवा चारा तरा पहाड़ी सेत्रमा पूरो बैड़ा पर जाड़का निला। निला देखाये पोड़ो वारो थंदी थंदी हावा चाले अलकी। बुर्साद रवे एरं रक्स्या मंदन नतिवार भी रवे ना। <hesitation> पूरें बड़ला आर्दवार सिक्पोर क्षिया। ना सुआये रवे महिनों वारो रवे।